Lo nda ni tere mepur lo sixteen septemba lo na kang ani ma <noise> nekang ani tere lo sixteen septemba lo two thousand twenty four lo nekang. Kem ta yo ta pu ta pilai ta, ta vanging kaukum au nga lo vortono. Sixteen septemba ten da monday tan tamba ten lo sunday kem ta pu mo tete e he aunga lo teuno no die yo si na au va kukum kem nta tamba kem ta roie kem ta mar tania li lo leuro. Kem ta ro kem ta tete e he igo kem ta tete e he au yali lo leuro kem ta tete e he, tete e he pisa loyok kem ta mil kem eva kaukum kem pu ta ler. Holo ta mom hakem kem t ain hakem kem t ain hakem pisa kem mimo mil min tanga lo vatono ngkem pe e diekem ana munt tua kem kom sa gua monik lo monday kusie sa vaning sa vaning tunde pe kom sobi amil. Tania ma kemta tania kem e ya. kem e ya lo nap anga to ne ro mana del anga time vanging au nga lon. Kem me gua <noise> ke e ya kem ta gua kem to vanging, ta vanging pisa pe kem be mita pu. Tapu taka ben kem be mita tiou, ta vanging, ta vanging ta vaning per mana mita pisa kem mita tiou. Kem ta vanging. mo ne vanging ana nokem ne vanging ana no kem horo mde tu va e nde anga kem mo ne vanging. Yo anga yon buop yo me ripka ne vanging yome ripka na min anga kem ta vanging. ilon, del anga de vatono ngkem slam ma e, ne vanging anga time kona on. Ne vanging me pi lo nde na, ana sicteen. September mo pi anga au nga le kang o asa kame pi ko vuru pilon nde na sixteen september ma. Ime pi kem ripka nepu ne vanging o ne to. Leuro boka, boka, boka mo ne sil e bum anga to vatono mo vasi ne va ansier anga to vatono. Koyo me ripka nde na anga me pi kem ta gua nde na pesla geren nde na kem ta vanging pisa ne monia nana min kem ta pu kem ta vanging pisa kem ta pu ta vanging per kem pisa e ne vanging amo kem, kem taro a kem taro titana menena mene kem a kem ta girie o ne vanging lo nde na a kem ta ka e tita ka e rona amo. Kem ta girie o nde na kem ta vanging. Yo min me ripka min nde ni mepur chistmas yo me nipka ni koyu. Kame ripkanai nga mo ripkani yo me ye ripkani ma ang kusie sa a me ripkani mo in e yo no e yo nema seme ne sa radel tanua em tison muntua yo o erosi ni intanu me ini yo me ripka ni mp pu mo in he yo anga le bale aoririe anga la base mo in he yo lo ade nama long vanem time morn ne e rosi anga mepka lo de na. Niu ya yo me ripkani yo me, yo me ripkani niu ya me ripkani mo yo me gae on l o vanem yo ta vinim ona. Yo taro hona na mo ta pisa rie koyome gole anga yo mo tango lo hona si vadik a vanem hona na yo ta vinim ni mo yo me gole o yo buop anga lo hona na yo ta vinim ni na gole on yonek o lo hona ni somini tonga yo sona gua yo somina mer anga ausi lo nona na yo buop kata ngo ma yo toro ne gua no yo anga ausi lo hona. Time anga nona mi pu mo pisa yo me ripka hona mo yome ripka ni a mo yo me gole anga yo ta pisa larbir hona mo yoso pu somina na putanga la hona si vadik kona nga lo hona ni tere yota gole kem ta gua kem to mom ta mom e rosi manga la ne gole na.